Ошхонаи Юнонӣ бо таъми тозаву сабзавотӣ ва равғани зайтун машҳур аст. Аз хӯрокҳои маъруфи он гирос, муссака ва сувлаки мебошанд. Юнониҳо ба истифодаи маҳсулоти табиӣ, мисли панири фета ва зайтун аҳамияти зиёд медиҳанд.